Yimɓe Pilipins kam ko yimɓe anndiraaɓe kawtal <hesitation> hoore. Ngam ɗuuɗɓe dow so a hoosi <hesitation> taƴre <hesitation> Sinwa'en walla fuɗnaange duuniya walla adunaaru, a taway caɗɗum tawaa yimɓe ngoodanɓe kawtal hoore bana maɓɓe. Ngam kamɓe ɗum ko wi'irtee Inngiliisi, <hesitation> 'community service' kannjum ɓe ɓurdini teddinki. Kan waɗi ɓe njottii to ɓe ngoni hannde.